Sayuran disimpan paling lama tiga hari atau setengah minggu. Sayurannya seminggu ato setengah sepuluh hari. ci nggak ngerti masalah sayuran di kulkas. Jadi ci kan nggak sekolah. <laughs> orang dulu kan nggak sekolah dulu, jadi kan suruh ngaji ama nyak tuh. Suruh ngajin. Saya nggak sekolah. Jadi nggak ngerti gitu-gituan, cik. Masalah sayuran berapa hari-berapa hari nye gitu. kalo cik di klukas buat naro sayuran doang. Orang cik ennyak bilang, lo ngajin aja deh, ga usah sekolah. Sekolah di dapur-dapur juga. Ya udah, nanti nggak sekolah nggak ngerti. Masalah sayuran di kulkas berapa hari-berapa harinye. kite kalau belanja tuh emang di rumah nggak ada kulkas, kite belanja sekali makanannya. nyetok aje sekali untuk hari masak. Kite beli apaan di warung pok mumun. Kite beli ikan lele, misalnya. Beli cabai, beli tahu. Beli sayuran itu kite nggak beli. Tapi semua nyimpan sayuran nggak punya kulkas di rumah. Itu matengin, langsungnya matengin. Nggak bisa nyimpan-nyimpan makanan deh di rumah. Langsung matengin aja, langsung ini kite habis. Pengen nggak nih.